Lesdi indiya, ɗon mari fijooji, e ɗon mari fijooji feere feere, bana fijooji diwaali, bana noone sarde siwtaare, bana fijooji yoga, e ko lutti.